Duncue a mi a m'pias ël büì sicürament cun le patate büìe ënsema, pöi da nui auti a s'fan co i angnulot e a i sun co i agnulot dël plin ch'a sun pi cit, pöi a ie ël fritto misto alla piemontese ch'al e tüla la carn, la verdüra e co la roba dusa fritta, cuindi bütà ën l'öli e al e 'na delizia